Perrus los ain de muchas razas. Ain perrus de caça comu'l podencu, el sabuesu, el pointer oi el setter. Perrus de guardia comu'l dóberman, el rottweiler o el pastol alemán. Tamién ain los perrus essus chiquinus comu'l chihuahua, el poodle o el pomerania. Los perrus grandis essu comu'l gran danés o el san bernardu. I tamién perrus de compaña comu'l labraol, el golden retriever, el cocker spaniel oi el schnauzer. Güenu, i tamién ain perrus de pastoreu comu'l mastín estremeñu, comu'l pastol vascu i el pastol catalán.